Ngori nange oyo mam-mam kiyau, mam-mam kiyau gena, ngone gahi ena gena, ngone foli mantega, voma foli terigu sedaba gula, coma fanili. rai ngone so japu ena sorai, rasi ngone gahi uku toma ria, la ngone so yuka ena, ena yuka rai ge, ngone capu se unti rasi, ngone lulu ena rasi, ngone sogure mantega rai, ngone oyo